<hesitation> guno sabun ko bukan cuma buat mandi be, banyak jugo guno nyo sabun, macam bersih kan badan kito dari keringat <hesitation> macam kito bersihin debu, berish kan tangan-tangan kito habis makan, bersih kana lat rumah tango, kipas angin, kaco, jendelo banyak lagi macam nyo jadi jangan anggap sabun ne buat mandi be, dan jugo bukan cuma buat pewangi badan be kan, kadang tu awak kalau mandi gitu nah terus mau nyuci celan pendek atau celana dalam tu kan, kalu sabun cuci nyo habis baiso nyo awak pakai pakai sabu mandi, yo walaupun-walaupun sabun mandi bukan untuk itu guno nyo tu yo macam mano, namo nyo jugo sabun, jug-jugo bikin bersih kan bikin harum jugo. kadang kalau ita mau cuci motor gitu kan dak ada sabun cuci motor nyo yo kito pake jugo sabun itu buat cairan nyo, sabun cair buat kito cuci motor, bersih jugo dak harus pake sabun cuci motor yang penting motor kito bersih.